Raha ny eritreritro an manodidina ny telo amby valopolo sy roanjato eo izao ny karazana vorona misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao.